ഭ്രകേലേ ന സ്പീദു കമേ മല്പര ഉസേ മല്പര പന്ന। ബിച്യ്ച്ലേ ദാവദു ചര്ദ് ലാവദു ഐഥേ ചലിപേര് ബ്രകേ। ദിസ്ച് ബ്രകേ ദ്രുമ് ബ്രകേ അന്ഛേഅനേ മസ്തു വരിഏത്യ് ബ്രകേ। ഓന്ദു അന്ഛേഅനേ ചര്ദ് ചര്ദ് ല ദിസ്ച് ബ്രകേ ഭുകയേ അഭ്സ്। അന്തി ലോച്ക് ബ്രകിന്ഗ് സ്യ്സ്തേമ് അവു പുര ഇപോദു ഐഥേ। സ്മൂഥ് ബ്രകിന്ഗ് പന്ന നിദു ബ്രകേ തേഗിന തേവ്ര। ജേര്ക് വര്ജി അന്ഛേഅപ്ര ബ്രകേ മൈന്തേനന്ചേ മല്പരു। അപുര ഏദ്ദേദ് ഉപ്യോഗ മല്ഥന്ദ പുര ഇത്ല ഏദ്ദേദ്। അപുരു ഛര്ദ് ലാവദു ബിച്യ്ച്ലേ ദാവദു।